חיות וואס וואוינען אונטער די ערד זענען וואד-טשאקס וואס זיי גראבן לעכער צו וואוינען אונטער די ערד, אויך רעקונס און אסאך מאל מייז און ראטן וואוינען אויך אונטער די ערד און כ'מיין אז שוין.